छन्नी, कई भी चीज ये चाल बा कारने <noise> छन्नी को प्रयोग करे। जसा चाय बनाई तो चाय पिबा करने चाय ये छान नि पड़ेगौ, ओर आटो, उमें से बड़ों बड़ों चलन ये या, गव ये अलग करबा कारने चालानी पड़ेगा। <noise> अर रेत भी आफ़न चलनी में चला। बड़ी रेत रेवे जीमे बड़ा बड़ा भाटा हिट, ओर आपने छोटी चावे। अर छोटी छोटी रेत बच जावे, अर बालू रेत भी चला ई ये प्लास्टर कर बा काटने। आफ़न चाला के छोटी छोटी रेत बच जावे जिसे आफ़न घरा में <noise> प्लास्टर करा।